Ai tegna azafady ai, tegna miala tsigny fa tara koa zah niniany, <hesitation> tsy kiniako ndraiky nagnano tara io fao mbola nisy problème be zah t'antragno tagn de lasa taraiky, <hesitation> mbô ho mariky zah tegna hoe miala tsigny aminareo ai, andahy antsika avakeo andeha hirevirevy de zah hagnefa raha ijiaby ihoanintsika akagny.